Барои нигоҳ доштани тавозун байни кор ва ҳаёти шахсӣ, вақтро дуруст тақсим кардан муҳим аст. Бояд соатҳо барои истироҳат, оила ва хоб ҷудо карда шаванд. Аз кор дар вақти шаб ё рӯзҳои истироҳат бояд худдорӣ кард. Варзиш, дидор бо дӯстону наздикон барои барқарор кардани қувва кӯмак мекунад. Таносуби солим зиндагиро хушбахттар месозад.